Ipureko <noise> jukurai <noise> yaparaviki <noise> mbae <noise> oekavi yandeve vaera <noise> esa <noise> mbaetiyave <noise> ipueretako ñañemomarai yayapo, kavia yave jaeramo amoape yaraja <noise> kua <noise> yemboambeko aramoete yayapovaera